<noise> واشنگ مشین اک جہی مشین ہے جو کپڑے نوں دھوݨ لئی ورتی جاندی ہے۔ ایہ مشین گھریلو لوکاں لئی بہت آسانی پیدا کر دیندی ہے۔ پہلاں ہتھاں نال کپڑے دھوݨے پیندے سن، اس وچ سماں وی بہت لگدا سی تے لوکاں نوں تھکاوٹ وی ہوندی سی۔ پر کپڑے دھوݨ والی مشین جدوں آئی ہے، تے گھریلو کم بہت ہی آسان ہو گئے ہن تے کپڑے دھوݨ وچ ہن گھٹ سماں لگدا ہے۔ کپڑے دھوݨ والی مشین دا مقصد کپڑیاں نوں صاف ستھرا دھوݨا ہوندا ہے۔ اس مشین وچ کپڑے، پانی، صابن یا لیکویڈ سرف پایا جاندا ہے۔ ایہ مشین اپنے آپ ہی کپڑیاں نوں ودھیا طریقے نال دھو دیندی ہے۔ اس دے علاوہ اس مشین نال کپڑیاں نوں سُکایا وی جا سکدا ہے۔ تے سُکاؤݨ توں بعد جدوں کپڑیاں نوں تھوڑی دیر دھوپ وچ پایا جاندا ہے تاں اوہ بہت جلدی تے گھٹ سماں وچ سُک جاندے ہن۔